Tee aike ama pogurasi noke nagai nokegere ninu nagai mm uuporomo loikene usuge, loikene nomoge uuponguo, uupongu ako maire egu unumo egu mm uuru tororuso. Rororuigu egu mm ege koniguro egu aparo mm ee paa tororui, egu mm <hesitation> ako aparo lo toroni, egu akoi apunno nne ouge tontororoku ngumen, ako nkomma mim konpasi nkon, egu tepungu ee konigura egu mautou mani riaipuro. Egu ege loikene egu rugetamo taa aike ama pagurasi, toi mauto aakerogim, tee stori ono goipamao toi manto aakerogim ako maire. Konigura nomoge uupongu uuru tororuro, egu apunno, egu apunno ako nkomma min konpasi nkeng, egu konigura <hesitation> ogo kopiro erakuro, egu ako toako kirogupa aike ipiriasi. Iko egu konipakuigu touno maigo takaparo. Egu tege lee egu toi onogoipogimo manto aakerogim, apogigui aike ama pogurasi apakuso maumani apagakuro loigo touno on-onoguinogu apagakaro.